<noise> normal e, satria môkany rô regny produits chimiques regny manko mampalaky mampitombo ananjy e, ma- mi-accelerer le processus-ny zegny nefagny bio zegny agnao <hesitation> tsara voakarakara tsara izy nefany mety tsara amy fahasalamagna de tokony normal izy koa lafo.